واه من المهم الدراري صغار يحفضو هاكا القصائد في المدرسة, بارسكو هادا غادي يطورلهم العمل تاع الذاكرة تاعهم, و يخليها توجور تخدم, يعني حتى لو القصيدة من بعد ماغادياش تفيدهم, مي هاداك التدراب للذاكرة انها تبقى توجور شغالة, و هادي هي الحاجة لي فيها مليحة